Diin, rab, biraab, binnaar bi̱nnṵng burkuun, burbeer FarFada Ti̱rkamo̱, Ko̱mo̱. Ko̱mo̱ sher diin. Ko̱mo̱ sher rab. Ko̱mo̱ sher bi̱raab. Ko̱mo̱ sher bi̱nnaar. Ko̱mo̱ sher bi̱nnung. Ko̱mo̱ sher burbeer. Ko̱mo̱ sher FarFada. Ko̱mo̱ sher Ti̱rkamo̱. Ko̱mo̱ sher rab. Ko̱mo̱ rab na diin. Ko̱mo̱ rab na biraab. Ko̱mo̱ rab na bi̱nnaar. Ko̱mo̱ rab na binnung. Ko̱mo̱ rab na burkuun. Ko̱mo̱ rab na bṵrbeer. Ko̱mo̱ rab na nFarFada. Ko̱mo̱ rab na nTi̱rkamṵ. Ko̱o̱m bi̱raab. Ko̱o̱m bi̱raab na diin. Ko̱o̱m bi̱raab na rab. Ko̱o̱m bi̱raab na biraab. Ko̱o̱m bi̱raab na bi̱nnaar. Ko̱o̱m bi̱raab na bi̱nnṵng. Ko̱o̱m bi̱raab na burkun. Ko̱o̱m bi̱raab na burbeer. Ko̱o̱m bi̱raab na nFarfada. Ko̱o̱m bi̱raab na nTi̱rkamṵ. Ko̱o̱m bi̱nnaar. Ko̱o̱m bi̱nnaar na diin. Ko̱o̱m bi̱nnaar na rab. Ko̱o̱m bi̱nnaar na biraab. Ko̱o̱m bi̱nnaar na bi̱naar. Ko̱o̱m bi̱nnaar na binnung. Ko̱o̱m bi̱nnaar na burkum. Ko̱o̱m bi̱nnaar na burbeer Ko̱o̱m binnaar na FarFada. Ko̱o̱m binnaar na nTi̱rkamṵ. Ko̱o̱m bi̱nnṵng. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na diin. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na rab. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na biraab. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na binnaar. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na bi̱nnung. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na burkun. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na burbeer. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na FarFada. Ko̱o̱m bi̱nnṵng na nTi̱rkamṵ. Ko̱o̱m buurkun. Ko̱o̱m buurkun na diin. Ko̱o̱m buurkun na rab. Ko̱o̱m buurkun na biraab. Ko̱o̱m buurkun na bi̱nnaar. Ko̱o̱m buurkun na bi̱nnṵng. Ko̱o̱m buurkun na burkun. Ko̱o̱m buurkun na burbeer. Ko̱o̱m buurkun na nFarFada. Ko̱o̱m buurkun na nTi̱rkamṵ. Ko̱o̱m burbeer. Ko̱o̱m burbeer na diin. Ko̱o̱m burbeer na rab. Ko̱o̱m burbeer na biraab. Ko̱o̱m burbeer na bi̱nnaar. Ko̱o̱m burbeer na binnung. Ko̱o̱m burbeer na burkun. Ko̱o̱m burbeer na burbeer. Ko̱o̱m burbeer na nFarfada. Ko̱o̱m burbeer na nTi̱rkamṵ. Ko̱o̱m FarFada. Ko̱o̱m FarFada na diin. Ko̱o̱m FarFada na rab. Ko̱o̱m FarFada na biraab. Ko̱o̱m FarFada na binnaar. Ko̱o̱m FarFada na be̱nnṵng. Ko̱o̱m FarFada na burkun. Ko̱o̱m FarFada na burbeer. Ko̱o̱m FarFada na FarFada Ko̱o̱m FarFada na nTi̱rkamo. ko̱o̱m farfada, Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na diin. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na rab. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na bi̱raab. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na bi̱nnaar. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na bi̱nnṵng. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na burkun. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na burbeer. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na nFarFada. Ko̱o̱m Ti̱rkamṵ na nTi̱rkamo. Wo̱n diin. Wo̱n diin na diin. Wo̱n diin na rab. Wo̱n diin na bi̱raab. Wo̱n diin na bi̱nnaar. Wo̱n diin na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na burkuun. Wo̱n diin na burbeer. Wo̱n diin na nFarFaFa. Wo̱n diin na nTi̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱mo̱. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher diin. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher rab. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher bi̱raab. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher binnaar. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher burkun. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher burbeer. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher FarFada. Wo̱n diin na ko̱mo̱ sher Tirkamṵ. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na diin. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na rab. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na biraab. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na bi̱nnaar. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na burkun. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na burbeer Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na nFarFada. Wo̱n diin na ko̱mo̱-rab na nTi̱rkamṵ. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na diin. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na rab. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na biraab. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na binnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na burkun. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na nFarFada. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱raab na mi̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱nnung. Wo̱n diin na ko̱o̱m bi̱nnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na diin. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na rab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na biraab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na bi̱nnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na burkun. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na nFarFada. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnaar na nTi̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na diin. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na rab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na biraab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na binnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na burkun. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na FarFade Wo̱n diin na ko̱o̱m- bi̱nnṵng na tiirkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na diin. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na rab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na biraab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na binnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na burkuun. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na nFarFada. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burkuun na nTi̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na diin. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na rab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na biraab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na binnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na burkuun. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na nFarFada. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na nTi̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m- burbeer na nTi̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na diin. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na rab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na biraab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na binnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na burkuun. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na nFarFada. ko̱o̱m di̱i̱n. Wo̱n diin na ko̱o̱m- FarFada na nTi̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na diin. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na rab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na bi̱raab. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na bi̱nnaar. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na bi̱nnṵng. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na burkuun. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na burbeer. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na nFarFada. Wo̱n diin na ko̱o̱m- Ti̱rkamo na nTi̱rkamo. Wo̱n She̱ rab. Wo̱n She̱ rab na diin. Wo̱n She̱ rab na rab. Wo̱n She̱ rab na bi̱raab. Wo̱n She̱ rab na bi̱nnaar. Wo̱n She̱ rab na bi̱nnṵng. Wo̱n She̱ rab na burkuun. Wo̱n She̱ rab na burbeer. Wo̱n She̱ rab na nFarFada. Wo̱n She̱ rab na nTi̱rkamo. Wo̱n She̱ rab na ko̱mo̱. Wo̱n rab na Ko̱mo Sher diin. Wo̱n rab na Ko̱mo̱ Sher rab. Wo̱n rab na Ko̱mo̱ Sher bi̱raab. Wo̱n rab na Ko̱mo̱ Sher binnaar. Wo̱n rab na Ko̱mo̱ Sher bi̱nnṵng. Wo̱n rab Na ko̱mo̱ Sher burkuun. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-Sher burbeer. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-Sher nFarFada. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-Sher nTi̱rkamo. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na diin. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na rab. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na bi̱raab. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na bi̱nnaar. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na bi̱nnṵng. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na burkuun. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na burbeer. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na nFarFada. Wo̱n rab na Ko̱mo̱-rab na nTi̱rkamo. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na diin. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na rab. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na bi̱raab. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na binnaar. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na bi̱nnṵng. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na burkun. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na burbeer. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na nFarFada. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na nTi̱rkamo. Wo̱n rab na Ko̱o̱m- bi̱raab na nTi̱rkamo